மெட்ரோபோலிஸின் ஃபேஷன் மேவரிக் ஆஃப் தி மெட்ரோபோலிஸ்" என்று தன்னைத்தானே பிரகடனப்படுத்திக்கொண்ட பர்னபி தன்னுடைய சமீபத்திய தலைசிறந்த படைப்பை வெளியிட்டபோது காற்று எதிர்பார்ப்புடன் வெடித்தது. ஒரு பொம்மையின் மீது வியத்தகு முறையில் போர்த்தப்பட்ட, அது ஒரு தரிசனமாக இருந்தது... சரி, பழுப்பு நிற நிழல்களில். இதோ!" பர்னபி படைப்பை நோக்கி சைகை காட்டினார். மண் குட்டை சிக்' தொகுப்பு. ஃ\பேஷன் எடிட்டர்கள் மற்றும் குழப்பமடைந்த பார்வையாளர்களின் கலவையான பார்வையாளர்கள் குழப்பமான பார்வையைப் பரிமாறிக் கொண்டனர். மண் குட்டை புதுப்பாணி" மறுபயன்பாட்டு மண்ணிலிருந்து வடிவமைக்கப்பட்ட ஆடைகளைக் கொண்டிருந்தது - ஆம், மண். கூட்டு மூச்சுத்திணறலை மறந்த பர்னபி, தனது விளக்கக்காட்சியைத் தொடர்ந்தார். கற்பனை செய்து பாருங்கள்," அவர் உற்சாகப்படுத்தினார், சிவப்புக் கம்பளத்தில் காலடி எடுத்து வைப்பது, மிகச்சிறந்த மண்ணின் மண் நேர்த்தியுடன் பளபளக்கிறது. இது நிலையானது, இது தனித்துவமானது, மேலும் இது தலைகளைத் திருப்புவது உறுதி.